.عشان احسن الكتابة، لازم انه اقرأ بشكل منتظم عشان أحسن المفردات والاسلوب وكمان اكتب يوميا علشان امارس اللي انا اكتسبته، وممكن اكتب قصص صغيرة قصص قصيرة، واطلب ملاحظات من الناس اللي حواليا ان هم يدوهاني على كتاباتي دي عشان اشوف مستوايا.